شكونه الشخص اللي يهمك أكثر حاجة في حياتك ؟ وشنو اللي يترك أثر فيك ؟ وشنين اللحظة اللي غيرتك في المسار المهنة متاعك ؟ وشنو اللي حافظ على التوازن متاعك ؟ وشنو المشروع اللي مخمم فيها المستقبل ؟